Ny couleur bleu ciel midika hoe fahatsaragna, zany hoe manga feo, mangarivotro, magna. Ny tonga antsaiko voalohany ny mahakasiky bleu ciel, ny ranomasina, ny lanitra, zany hoe blouse-n'ny CEG bleu ciel.